Ai aman amangha dighitta nier, dighitta amangha nienan uoski kumo, ai yemkin <hesitation> emill, emill, litirka nier yomila, usbolgon demie, demie litirka nierig alghi.